Ny karazana patalono, misy patalono lava, misy patalono fohy, ny patalono lava matetiky ampiasainy izy koa fa ohatra hoe: handeha hanatona raha mihajahaja, na hoe andeha hianatra handeha hivavaka sy ny namany, ny patalono fohy indesiny mandendeha zany asa ohatra hoe: mandeha, mandeha tongotro asa ohatra misy dia zany atao na ao anaty ala na ao an-tanàna.